E hakillam poli ngodi e genndi a men di, ana buri poli si ngaji ujineere. Taweede neɗɗo waawaa hiisaade ɗi fuu. So ngoonga Alla, pooli ana keewi noone dee, won ɗi fay neɗɗo anndaa hay innde mun. Tawatee mbeɗa anndi innde muɗum jooni ka yahan alkadere pooli ayyi cappanɗe na noogas biyata.